To <hesitation> idan kiwɔ ɔdiƴɛ ukri lukpɛ yewɔ ba galo kɔ̄ tana, minyɛ lɛɛ kɔ̄ ba zɔrɔ akri lukpɛ yɛ banɛ, ba cɛnɛ ga zuzwa kpɛ cɛnɛ kpɛ cɛnɛ kiwɔ yoto wɔ pɛ kɔ minyɛ blɛ ba cɛene ga yi yɛ zuzwa kɔ̄ ba dɔ̄ munɔ nɛ kɔ̄ bɔ dɔ̄ nwa kɔ̄ iwɔ za mɛrɛ ba na? Ɔmɛrɛ ba ayɛ wɔni zuzwa yɛ ayɛ ni ayɛ floo, kuma idu yaka lakɛ nkɔ̄ gɔy nkɔ̄ kpokina ne <hesitation> misali kɛna kɔ̄ cɔnɔ gana musɔ nwa kɔ̄ la li munɔ nɛ ko sho si kutsa kɔ̄ kpɛ na kuku kɔ̄ zɔrɔ nkɔ̄ kpo kina nɛ bɔ blɛ osi za loyɛ muna, osi wusɔ aduwa wɔ kɔ̄ du sho kutsa nɛ bɔ a zɔrɔ ganɛ dɔ bɔ ama wɔ kiwɔ za zɔrɔɔ akri muna ko wini bɔɔ ɔgubo iyi wa kɔwini bɔ̄ ɔn gubɛ nyiwa ko wini bɔɔ ɔɔɔ gukplɔ nwa kɔ̄ masifa lu lukpɛ kɔ̄ nɛ aza ga kɔ̄ adɔ zuzwa ga na, ga kɔ̄ ba rɔ kɔ̄ akri nɛ lukpɛ duniya adɔ̄ zuzwa ga wa aduma ba drɔ ba kɔ̄ nyɛ kɔ̄ nwa alɔ nyɛ kɔ̄ azɔrɔ akwri nɛ nyɛ floo nɛ nyɛ nɛ nyɛ nɛ ko ba ma kupɛlɛ ma dɔ kwa ma cwe tra kuwa lo tsa munɔ r nwa kukpɛlɛ nwablaa ka swe kiziz kɔ̄ bɔ nka di ba pa, rwɔ fa wɔ̄ za gɔ yɛma? Kɔ ma ga floo lukpɛ yɛ ma? Floo na ba takɔn yɛnɛ dɔ̄ yɛ floo adɔga zuzwa kɛna, ama ba ta kɔ̄ nyɛnɛ Adi nyɛ ga da gadaa, adinyɛ dzidzi wa tɔ ayi ba gɔ brɔ ko nyɛ a nino apɛ kiwɔ dɔ nyɛ dzi dzi wa nnɛ idɔ̄ cila kubɛ isisa nɛ kila pɛ kɔ̄ nwo, odi floo lukpɛ ididrɛ wo rubɔ̄ nwanɛ ɔni muzwa kɔ̄ wa ɔdu floo lukpa wɔ rubɔ̄ minyɛ ba gbi wɔ wa, ɔdi floo lukpɛ ididrɛ nə, rubɔ̄ nɛ minyɛ ba bɛ kukwe siwɔ wa, ama kɔ̄ za floo na kɔ̄ zɔrɔ ga wɔ za floo na yɛ wo ma aga bɛ gi ɔ gukplɔ yi, aga bɛ gi ɨkagukplɔ kulɔ, aga bɛ gi ɔ pisɛ ka kplɔ kulɔ kiyi da kulɔ na minyɛ ba naba nsɔ wɔ mo, minyɛ ba na na ba nsɔ wɔ ina wɔdo yi brɔwo ba lɛwɔ sɔ yibrɔ ke na ko wini sa kɔ̄ wididrɛ yɔ nyiyawɔ, wɔ̄ turibliwɔ kuso lo ma, ko wini sa ɔjɛ lukpɛ isi wɔ yolɛ kpɛ da nlɛ kabɛ nkpi ka bɛ cɔ kiyi da ka ki akpɛlɛ dza ma, wɔ turibli wo kusolo ma? Nnɛ ndi yakala, nyɛ ka dufloo we we zuzwa ga bɛ nkpi kɔ̄ wa, myɛ kadu floo we we minyɛ ba kwikwana kɔ̄ ba bɛ diden nsunɔ na, nyɛ ka duflo we, we <hesitation> aga an bɛ kuva kɔ̄ wa, nyɛ ka fuloo we we an cɛnɛ aya an cɛene minyɛ kɔ̄ ba zina ji mi kɔ̄ ba zikudzi kɔ̄ nɛ bo, ama nkɔ̄ ta kɔ̄ wɔni floo na kɔ ga la dzi dzi lɛ nkpi wɔ, ipɛlɛ nɛ, wɔ zanmalɛ tɛɛ